Ман як бор ба Белгия сафар карда будам ва он ҷо маро хеле ба худ ҷалб кард. Ман дар Брюссел ва чанд шаҳри дигар будам. Ҳамаашон пур аз таърих, меъмории зебо ва фарҳанги бой. Ман картошкаи бирён ва шоколади машҳури белгиявиро чашидам. Воқеан болаззат буданд. Мардуми он ҷо ором ва хушмуомилаанд.